Yawwa thakadur wur chiya nət chigala ma chiyanət chig thaka dur inɓaga ka sallah maɓagana ɓag ka sallh ma ɓagana ɓag sallah in ghalanu ghalg ka dadamazəgila inghalanu ghalg ka dadamazəgila ma məng zir kafalawara in ghwanta in vlak zəlara tumgan kum umkaɗu da zarhar indigal inthada kavaka’a ma thaɗan da thadg ka vaka’a in barda kiya tasahar na baranda barg ka tasahara məng zəra kach-kachara a tsga yuwa laləya in bardana yawwa ma məng vakay indagal naya indagal in tagtra kussa ka dadara ki zərabahara bi thigha rawachagha kwayanbiya kwa yəga da yəga’a kwa ɓagawa zəyar bandkwaha inala yaw wa mesghasig vəyaksa indəda riga invana riga ma ɓagaɓag karfi klatar buu in sasa ingaha’a ka duma nɗughar in baranar inthada kavakar infər ka sakar takar in tou kafar mataltəg in kasdan kum zoo da zarhar inva kzəlar ma ba ɓag mangriɓa inbaga ka sallar thiɓ mafasti in ghalu ka dadama zəgil yauwa maghalanu ghalg ka dadama zəgilar in chuhrana ina ɗədan ka kuɗga ma ɗayand gyal ka kuɗga ma məng zəro dagahar na a chagdanar samataghal in chaganna in palaru ka fachəy. Ma palanu palg ka fachi thaɓa in chuhranar in ɗaba ka kuɗga ma ɓaɓag ku karfi təhsaa baslambada kum tugwa ghay da zarhara ma dum dəg har nkwa njəga inda hinaraya davaləythirna ma krvaɗa ma chiyanət chiga a ɓagak kal walara in ghalgu dadamazagila hutswana ƙa masiya nduniya ba gabaɗaya baz zərha baz kay baz thikarawachah baz daddar daga dai madalay thiknathing ka ɗola chig karan chikutching dadamazəgil daləy thirn makasakutkasig lara’a tow ba may manubar ghala dadamazəgil davalan amma sirgasirg ka dadamazəgil ka dəgəy marvɗara takaduran ndakəy bandkwaha tow madali thirna ammay indida ɗig kakuɗga a may hənamma inda chuhuran rama in may dayyə tow maɓagawa ɓag nay hənga pala, buuwa ma ɓagaɓag nindararən ka sasɓa inɗaɗaya in wusakan ma ɓagaɓang sarti ktatar buu ingya sasthaɓ in chagn- chagu ka zər ɗala masar ma tava ma zəhahaya, ma thaɓɓatsa, ma shiya in sasa intoo inzaroo ka shigar ma mayya in takalarvana in churannaya maməng na ɓulnwa in huɓu yauwa tahakwah thama ma məng dakara inklu ba kuhun inbag bandkwah har da ma kil hkird tahal-tikg nadəgət.